Ada'aña daava'a escoba luliu ja ka limpiarndo ku xi'iondo ja horre nyi'ikondo tee taja escoba ka'anu jiaa xe'endo ku mercadondo porque adaava'ando jiaa pera ta escoba luliu jiaa daava'a meenna ndii ñuun te jiaa kaja xelimpiama xi'iona.